<hesitation> Gne tena tanzon'olo ame io pôsy kidikidy ame patalo- ame pataloha jeans io koa zashy misy izy io agnisihindreo vola zashy izy io somary kidikidy zay ny haniny fa sy zaka be igny fa vola zashy mba hay aforitra izy io, fa raha ohatra anisika koa za zay telefôna, sy hay asitrika aminy agny telefôna satria da zaka be avao izy io, igny zashy mba hasitrika ndre sagnatrian'izagny zashy e tegna mandeha mizoso ka haromin'olo pôsy tegna, igny kidikidy zagny mety sy ho tafiditry gn'olo amignao mbola mety sy tafiditra ame agny tagnandreo hangarona ame agny.